La mahakasiky ny fotoa koa i e da ny fotoa da ny fotoa zany <hesitation> aann raha dignasa na lera dignasa hanazava azy bebe kokoa iaho o ohatsy hoe la tegna zao misy olo miteny ategna hoe <hesitation> an aia ny fotoa tsika: Stationnement egny; amy firy fotoa tsika <hesitation> ann amy dimy raha lera na raha dignasa zany zay gnatao fotoa agnamiko